U ama liwat untu lipaxkuanakan atsa nak kin kachikinkan pus lhawakan mole lhawakan mole kawau parati tamakgaxtokgma pus witi pulaktu liwat malhawinan malhawaninan mole, malhawinan barbacoa, malhawaninan barbacoa witi malhawinan xla wakax o atsa nak kin kachikinkan jalu talakgati xa liwa wakax xa liwa barbacoa porque tawan makgapitsin chu mat lhkgonkg, lhkgonkg tsama liwan wakax jalu talakgati xla barbacoa, chono lhawaparakan consome, witi lhawa xa consome tsama chono man tu lhawakhokan atsa nak kin kachikinkan para kawau parati tamakgaxtokgma witi malhawinan chini kawaniman witi malhawinan barbacoa, mole, consome. chono carnitas man tsama pulaktat tulu lipaxkuanankan atsa nak kinkachikinkan nats ti taxtukgo skuelo winti tapaxkuanankan witi lhawanikan xmole, witi lhawanikan xbarbacoa unoxan tsama lhawakan atsa nak kinkachikinkan witi lhawanikan xconsome, uno xa na lhaway i tsama mi mole pus pero lhawakutun akgtim cuarto mi mole pus. Kawau un kuarto na tamaway mi chileancho, medi cuarto na tamaway tsama mi galleta, chono makgtu mi chocolate, kgantutu no min clavo na makapiniy chono akgtati tsama wanikan almendras, tsama na tamaway unoxa chi no nalakgkaxlhaway tsama mi mole pulana na pastuliy tsama mi chileanch, na lapuy tsama man chileanch, na lapuy unoxa tuno naka naka tamakapin tuno nali kgaman tsma galleta, pus nalaktsiliy <noise> chono sekgn nalaktsiliy cacahuate, nalaktsiliy para tamakapinikutun no ankulim pus na nalaktsiliy, chono axno <hesitation> nlakgoni tsama mi chileanch, laktsilikgonitas tun tamakapin, chono nasuakgay no na suakgay manxla galleta na suakgay chono mi sekgn, chono mi almendras na suakgay chono mi na chuchuy mi osu para na chuchukutun osu tsa na tsilikutuna tsama tu wnaikan ankulim pus man u chono uxla min canela ja katitsilixla, unoxa mim clavo ja katitsilixla tsamanixa natalakgsuakgaya tsama- tsama no axni no nalakgsuakgakgonitats tuno lilhaway mi mole Pus natsiliy no manteca, no nali tsiliy liku no kgama nawan chono na makapiniy chocolate, unoxala barbacoa para na lhaway no barbacoa na pulana na pastuliy min chileancho chono na mapupiy, na mapupiy no mi chileanch, chono na chuchuy no tu wanikan laurel, comino, tomino chono tina, talakgmakapin canela chono tsama pimienta, akgstu natalakgmakapin lhalu lhuw, tsa nakalakchuchuy noxa ntsama axni no- na axni no chono amm na natsiliy na xa cebolla likuno kgama natawa chono ajo na natsiliy axni no kamakxtim kawilokgonitsa pus na nasuakgaya no chono uno mi liwan pus pulana no nali lakglhaway tsama tu wanikan vinagre de manzana, nali lakglhaway mi liwan na maskgokgey uno tsama xapinino tunotsama xla barbacoa pus nali lakgwilhay cho na makgchiy, nuntsa xa lhawakan barbacoa nali makgchiya para xkgam osu palhm, osu haluminio chono na talipina nak vaporera nuntsa xa lhawakan tsama barbacoa unoxla consome tinoxla lhawakgo xconsome Winti lhawa xa liwan xtilan, winti lhawa xla borrego, winti lhawa xlapaxn, tsa tsa chatun chatun xa chi wakutun xconsome paraxla paxn xla xtilan xlaborrego pulana xa naka lakstina lakstina naka naka laksita mi- miliwan nalaksita mi liwan chono nalakgchakgey, chono natalipin, chono natse na tununk na patiyay tsama xa- xa garbanzo, liku no xa na cha axni no chanitsa garbanzo pus na lakgmakapin no tsama liwan, cho natamawaniy tsama tu wanikan guajiyo, na u mi guajiyo na napastit na makganiy tsama tsama xa talhts tsama guajiyo na makganiy cho na nalapuy cho tuno nata takgami tsama tu wanikan laurel, almendra, natsa nachuchuy chono na- natalhaway pakglhch tsama consome, lhalu akglhuwa pakglhch makanikan nuntsa xa lhawakan consome na suakgay tsama ingredientes chono- chono na pulana na suakgay mi- mi cebolla, mi ajo. Axni no chichits min casuala pus na- na makapin no tsama chono na tlaway no xa salsa tsama consome.